Nenahang ngketanam dalam satu tahunti paling tinggi itu makaduamang endoan satu tahun ntetanamti poki-poki mulaitu mangti sopoling kurangca tiga bulan atau empat bulan monolong mohanga jadi buhanati sekitar satu bulan camute setengah tahun muhamoca muhangati mapatolongan jadi untung-untungan secamua kaduati jadi satu tahunti untu-untunga mekalua pupumoca abiso minakem.